Kan gabbaloni le alf sana wara, bahawil basawwisshaqalil ana fi qalbi tawwa bador basawwihan wa li ma ligit sawwetan masalan fi shababi walla kan asshaqalil bador basawwehan wal waqit faat lai ma ligit sawweta del da bahawil fil alf saba wara del da basawwehan wa baʼakkid min sawwetan kal-kal kulli.